Buie corrh bie mie zan-zan ihieh bie chp-chp ihieh omuni ekie lep leh mune kie kieh bie lep omune bie utubie utbie zan biucor ihieh ifie leh bie lep zan bie mpuie, euiriri chie chie bie lebbo yupbuo ezan wusum nko yupbri-yupbri chie chie, nupbri bie mpule abie lep iko ifie leh odikara ozan opero kuwo okteh osiehbie mu osieh biuchie bie ekar osieh bie bie bleh ari bie ninne abie onu ikieple ihiel ozan lebro inu sum olpie-olehpie kie biutale abie bie ghoo-ghoo ozan lehpie okukuleh omele kukuleh ozan ije bie utele utib mu inime ari nyie ihiel ko leh biebon. nlur ochie ihieh tori kie kieh isekie kie bien yin kie lur lour ozan nkinn-kinne osusuh Bie poon euten puro ofie ilum-lum ihieh ichie ayeh bie fie leh unin opuri-opuri ofie bie lep abiele enu-enu endieh ari mie biele enu enu osusuro ooo bie mie ko bie mie